Fruta citrika jei supeva reta jaeko seko ma jau naranja, mandarina jokua reta jae ma jauva jare jauki kua apo mbaeya je limon guarapope joko öivi grei, erei mbaeti jau mbate mako se jauva mandarina jare naranja jokuareta jae ma jau kuarai tƚ mbae sino ke jaƚndie jau